Nueve de la mañana, ocho de la noche, a ocho de la noche te na tee kadasa ntenu las dos de la mañana a tres de la mañana kana tekusa ja mee te kuakosa ya'avi, kuakosa este koantusa alimento ja kuutesa ji se'esa te ja vita tuka chi mani este ka kixisa te a las nueve de, hoja yua kii ña'ana numa'ana te ka ntatekusa te a la una a la dos, a kantate kusa suka in este kantate kusa te ka kantokooso on te las cuatro y media a cinco de la mañana kanta kosa viiga ocho hora ka kixisa, viiga ocho hora ka kikiso te ano' ku jo jo xee wi hora ni kixisa te ana'a kuja jo xee ni hora ni kixisa chi so xee tinto'o te kuankoyona yaa'vi tinuu, kuankoyana ya vi chalca san ayateo te magdalena kuankoyona xikosa ñuu xinisa e nu tuu kantekoo neesa kasa'a ñuu xini kasa'asa nava kuu